Iha china'a nendujan ngaduku me'e ña'an ujun pelota xhikano pelota xhi botella pelota chí kuu chuvadutuku iha imen ka'a ndukume'e.